<hesitation> mi yiɗaa yahki miin tan, ngam raarude filmuuji walla nyaamude nyaamndu, ngam ndikka a yahda e yimɓe so a yi'i ko jalni o njalida, so a yi'ii ko metti, hmn, on monnida. Nden yo on nyaamay on kaalda, to ɗum welii on ɗum welda on. So ɗum welaayi on on fuu mooɗon honnduko mooɗon haala-on. Ammaa nyaamndu aan tan, raaruki filmu aan tan, yahdaayi.